Nakuye chindolo ta'á jono noló utakalanhí chú, tuveei venta ndakakando nre chakandina lo'o ndutia hí nalé nani janta hí yaté ko'o xoxhil na koini xonuná, nanta nanintakaxia iin nakaxhi itiina xhi, xoni lojalyo okuxo okú ndandiaxo, lokuxhin ndoté ñaxhin tayé ndakavii hí.